मी चीज नां खल्ल्यां माकां फक्त थोड्याच चीजस्चे नाव खाबर आसात त म्हटल्यार मोत्सरेला। फेटा, चेड्डर, क्रीम चीज, कामेम्बर्ट, ब्रिए, <hesitation> गॉउडा, ब्लू चीज, रिकोटा, मुन्स्टर, पर्मेसन चीज, अमेरिकन चीज।